ما المهارة التي تتمني لو كانت لديك، ولماذا؟ أتمنى أكون ماهر في فنون النجارة والصناعات اليدوية السبب أن هالنوع من المهارات يعطيني قدرة على صنع أشياء بيدي، واحس إني قادر اعمل شي جديد من مواد بسيطة وغير كذا، النجارة مرتبطة بالجمال والفن، واللي يعجبني فيها إنها تجمع بين الصبر والدقة، وتخلي كل شيء يطلع مثل ما اتمناه